أعتقد أفضل يكون <hesitation> عندي <hesitation> ماجلة من البيتزا طول الحياة، لأن على الأقل البيتزا في فوقها دجاج في فوقها خضرة ممكن تستخدمها تسوي أشياء ثانية.